Peda laisona fulak no laisona pilas ia so, fo an boso nalutun ma an boso noe lai-lai so na, hoin. Boso pedan nai mamana makase'ek! Te pedan nai mamana makase'ek so na naskuku fo ana noe. Hoin no ledo fo namatu fo supaya na an ta noe.